मैं कुत्ता पालनू पसंद करलू क्योंकि वो मेरा वास्ता सुरक्षात्मक रवैया अपनेक थें मेरा प्रति हमेशा वफादार रलू। क्योंकि बिल्ली थें पालनू, वींकी देखभाल करनू, रखरखाव करनू थोड़ा सा मुश्किल च। कुत्ता थें बिना रख रखाव का साथ हम कखी भी ली जैक थें कै भी माहौल मा ढाल सकदां।